Tegna zava-dehibe miala hely amin'ny teknolojia sady magnapaka fifandraisana amin'ny tontolo nomerika satria ny teknolojia amin'izao efa mihamivoatra be. Misy tsy hifantoka amin'ny raha atao raha ôhatra ka variana amin'ny teknolojia.